Pi puliziari un tappitu tacchiatu, iu, prima di tuttu, lu mittissi ammoddu di l’acqua pi fari arrimuddari li parti lordi. Dopu di na para di jorna ammoddu, ci passassi un produttu pi livari li tacchi e lassallu arripusari pi na para d’uri. Na vota passatu stu tempu, stinnissi lu tappitu e cu na sucalora ci jittassi acqua pi sciacquari tuttu lu produttu. Poi lu lassassi stinnutu pi fallu siccari.